Ho Bangiladɛsh ɲa <hesitation> ba pɛntrera mibini ho artizana bera curulu we wi'a bin o ɲa i va ho ho dinɛ fanfɛ ho indoyizm ma ho budizm ma ho islam mu ju pa'a ma tete ba tun